لو في مسابقة طبخ هاعمل طاجن بامية باللحمة الضاني. طاجن البامية ده اكلة صعيدية تقيلة قوي ومميزة واكلة اصيلة مش اي حد يعرف يعملها كمان باتقان وواثقة انها هتعجب الحكام لان طاجن البامية ده بيبقى فيه طعامة مش طبيعية.